Deen cuchi kaxadana, yukan yadivii tuan akada tanañaña anxhi xa'á deen cuchi, dani ihó inka aciti nani, aciti olivo xukuxá ñano u'ña dse ihó cost <hesitation> bre xhina xan xun kano ko nrangua inka aciti, xano ihó ñadii ngua xadio kidanió ku ché nani doctor, te kaxhixha deen, deen kuchi iin lin ni dakeno dee dedi kue xunku xakano nrida nrena dakeno, teñu xaña dii un ñani dakeno aciti ho deen ngua nguaxationi, dacho dekano duo chi nrida xaku dioni nadacho nguano tadikano xun kida nrecomentar che kidatanaña.